Bueno pues ichigua de pues in posadas de gulasi de navidd non de pazco gualazi pues niqui miek participaría de pastaruelas mokatenkia ma kimaka ni kakaguatl ni naguatl non nochi de pastorela tichigua chaktinemi in posadas wan aveces inteca icon kilos in pazco inteca in imagen de niñito tlalia entos teca ichigua sequi tamal atol ipaca gente entonces chigua tlalia cuitsitsi árbol ardonarua chichigua yeka cantaría in imagen de pastorelas non de participarua Guan yegayi in pastoral cuicatia in imagen de niñito inteca emcuel de cualcan yactinemi ni cacahuate icon ves ni tsopelik chiguanin tamal ocuel del poncho tlalilia guishitia shipegua tlalilia in canela in azúcar guan este tlalilia se tlalilianochi in fruta manzana verde niqui in shayukutl alt temilianinnponche icon non de tiotlatl pues yeca chihua nochi melacuatl imagen icon cantaría in pastorela Chigua casi in molincasi amo tamal chiguilia nokia kakaguatl tlapama in piñatabniqui icon pastorela tlapama in piñata tlalilia mucho naranja niki tlalilia icon non de pazcua non ni tiempo de nin 24 non s de tenía chigua bueno pues casi chigua fiesta güey porque día in samiguelito entonces este chigua de wey in gente miek kinkua piome gente de guistsi de sanisidro de itlani nochi guitse invitaría chigua in piome ticuiti in popue tlalia in mole sequi chigua mole guan arroz Guan tesi niqui tlashtaltesi ajam niqui tlalia para yagüe molino cuitla ocuel in chili de mole nelelua chipostli te gusta guan ajojolin in pasas este sequi tlalilia pasas noche tleguatsa ye cuitlanin molino tesi guitse tlamatla yeka guitse de visitantes icon ye tlalilia in refrescos sequi cerveza o cosas luego se tlacuni veces tlalia pues in bocina tlatsotsona nochi in yuatl tlanuayl amaneceriguis asta cualcan non de nieguen de san miguelito miek in pipiltontsitsin panue ni comunión Pocatsitsi panua por eso ichigua se fiesta panua se fiesta cada ocho día tlamaca in padrinos in pipiltontsitsin ocuel panotigue nuchi fiestas de melacuatl chigua de molí ajam este tamal chigua ajam ocuel tlamatla ni padrino in pipiltontsitsin non den 29 ocuel tlamaca i guiguintin ichtonal ocuel tlacue y tlacuni ajam ocuel nochi non den 29 chigua ajam incon bueno pues nica in todo santos in fiesta yaguis tlamana porque casi tía guitse in difuntos mieke icon nochi pues cuchiltigui in panstsin ojaldra kitihue ocoshal Tsetselua tlamana tlalilia cera cupal guan este tlapopolygua non de chochocotsin tlamana nos 3 días de limonstsitsin 3 días in accidentaros tlalia niqui icon den 28 tlalia in ofrenda tlalia panstsin atol den ayostl clalia tamal mole nochi mana in pio tlamana ica mesa in último nochi huei in ofrenda ocuel chichicaguatsin de güey mesa tsetselua in mesa non guan copal popochguial in fruta tlalia naraja tlalia nuchi este guayaba mandarina Atl nochi in fruta nochi in horrenda iqui tlalia molí guan tamal de nica ahetl chigua tlamana nochi de yeka de tlaneai tlatoponia non de yeka tlacoqui luego repartiría in ganaste tetema fruta panstsin yeka macatigue de nin aguadas yeka acuel maka ni regalos de platos jueguetes o ni taza o casguelas cagatilis ni frutas se quishmati cerveza ye cuni de tlalilia in ofrenda tlalia kikuas nochi ocuel tres días o cuadro día te tlamatla de mi canasta 4 días este mosheshilgua ni fruta ni panstsin Icon ajam incon